انا عادة استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الاخبار. لاني اقدر اتابع التحديثات بشكل فوري واتعرف على الاحداث في وقتها. كمان اتابع بعض المواقع الاخبارية الموثوقة عبر الانترنت. احصل على تفاصيل دقيقة. التلفزيون والجرايد اقل استخدامًا بالنسبة لي. لكن احيانا اذا كنت في البيت او عندي وقت فراغ ممكن اتابع الاخبار من خلالهم.